חסנא، נתטאהר אנני ע'אדי נקרא רקמיין דיאל אלהאטף ולכין מאשי חקיקיין، א־לרקם אלול، סבעה וסתין، חמסה וא רבעין תלאתה ועשרין، צפר סתה, ואחד, וא־לרקם אתאני, עשרה, חמסה וסתין, סבעה ותמאנין, צפר סתה, תסעוד ותסעין.